Mburu ina heewi sifaaji keewɗi. <hesitation> conndi mburu tan <hesitation> ina woodi. Mburu mbaɗaaɗo suukara ina woodi. Mburu mbaɗaaɗo lamɗam ina woodi. Mburu kadi peewniraaɗo sokkola kadi ina- ina woodi.